फ़्रांस को इतिहास कई प्रमुख घटनाओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों से समृद्ध है। फ़्रांस को प्रारंभिक इतिहास गॉल के नाम से जानो जात हतो जो शैल्टिक जनजातियों को निवास स्थान हतो। इक्कीसवीं शताब्दी में रोम के प्रसिद्ध नेता जूलियट सीजर ने गॉल पर विजय प्राप्त करी हती। जिससे यो क्षेत्र रोमन साम्राज्य में हिस्सा बन गया हतो इससे फ्रांस की बुनियादी ढांचे और <hesitation> क़ानून लैटिन भाषा की नींव रखी हती। जिससे आगे चलके फ्रेंच भाषा को आधार बन गई हती। चार सौ छिहत्तरवीं ईस्वी में रोमन के पतन के बाद फ्रांस कई <hesitation> जनजातियाँ अधीन होये गाओ हतो। इसे सबसे प्रमुख थे फ़्रैन्क्स जिनके राजा कोल्विस प्रथम ने चार सौ इक्यासी ईस्वी में फ्रांस को एकजुट करो हतो। और ईसाई धर्म अपनाओ हतो जिससे फ्रांस में एक नई धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में आई हती। इके कई साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट को उदय भाव हतो जिसने फ्रांस के शक्तिशाली साम्राज्य बनाये दाओ हतो। पूरे यूरोप के सुधार और क़ानून के लिए अपनी पहचान बनाई हती नेपोलियन बोनापार्ट ने। आधुनिक काल में फ्रांस ने दोनों विश्वयुद्धों में भाग लाओ और लोकतंत्र और सांस्कृतिक भी अपनी स्थिति मजबूत बनाई। आज फ्रांस कला, विज्ञान और राजनीति में बहुत आगे बढ़ो भाई देश है।